Mi̱ nyo̱k lamke̱l ki̱yake̱. Ki̱yake̱ nshe̱l- dangme̱. Tṵṵ nsaa mi̱ nyo̱k yakke̱le̱ <hesitation> lamke̱l ki̱yake̱ lo̱l ki̱yake̱ li̱m li̱m, mi̱ mbi̱li̱ng lo̱l ki̱yake̱ a kowanne ko̱dṵ. Na mi̱ mmaa ru̱ngkẹ di̱, mi̱ wani̱ takke̱l ki̱yake̱ mi̱ nyi̱yẹ na ru̱ngkẹ. Ki̱yake̱ wani̱ buukel do̱m faa be̱e̱bi̱ ki̱yake̱, ni̱bi̱ wani̱ kṵrke̱l she do̱m ne̱ dunge, di buu mo be̱e̱bi̱l dunge, di̱ shi̱ tṵṵ nsaa mi̱ Lamke̱l ki̱yake̱. Na mu̱ mmaa ru̱ngke̱ ki̱ni̱n di̱, tṵṵ mṵ ta mu̱ yo̱o̱ ta kwẹẹkẹl ru̱ngke̱ nyu̱wo̱ti̱n limda she, na mṵ nyi̱yẹ ki̱yakẹ di̱ yang nyṵwo̱ li̱mda, ko̱ ki̱yakẹ mbwang sṵle̱ tṵṵ nsaa mi̱ lam ki̱yake̱, nyi̱ wani̱ te̱mkẹl ki̱yakẹ we̱l battile ko̱ ni̱bi̱ miyeshi o̱, nyi̱ waani kaashi̱ na mi̱ na be̱e̱bi̱ le̱ me̱, ka mi̱ na fang lo̱o̱ mẹ, di̱ nyi̱ wani̱ kaashi nyi̱ maam <noise> komal nye̱ di̱shi̱n, <noise> na ko̱dṵ le cwi̱ke̱l mi̱le̱ di̱ nbṵlo̱ di̱, nyi̱ wani̱ maa naki̱n na ki̱yake̱. Na bikil salla mbi̱yo̱ di̱ nyi̱ wani̱ maashi̱ na ki̱yake̱. Kar tṵṵ nkuno de na ntu̱u̱ yang mmaa naki̱n na lo̱ di̱ to̱, nyi̱ lamshi̱ nki̱yake̱ nyi̱ maa naki̱n di̱shi̱n. Lo̱l ki̱yake̱ di̱shi̱ lo̱ di̱re̱ yang nyedshi nyṵwo̱ti̱n li̱mda shẹ. Di̱ shị lo̱ wṵ na mu̱ nyi̱ye̱ rṵngke̱ di̱ ma nye̱ so̱ shi̱ nlam bu̱ lo̱ ki̱yake̱. Ti̱bshe̱ lo̱ ko̱ ni̱bi̱ nyedshi o, ke̱e̱shi̱ ndi̱re̱ wani̱ ku̱wo̱ke̱ lẹ lo̱ mẹe̱, ke̱e̱shi̱ ndi̱rẹ wani̱ ku̱wo̱kẹl lo̱ te̱nje̱, ke̱e̱shi̱ ndi̱re̱ ku̱wu̱shi̱ nlo kaaru̱wa. Amma lo̱ ki̱yake̱ di̱shi̱ lo̱ ni̱bi̱ nyo̱k bi̱li̱ngshi̱ e̱, mi̱ ma mi̱ nyo̱k bi̱li̱ngke̱le̱ ki̱yake̱. Mi̱ bi̱li̱ke̱l ki̱yake̱ nwe̱ na kusam ne̱ kaaki̱n a kam tallo̱, tṵṵ ma ku̱ kwang daku̱m she tṵṵ ma kṵ dakṵm de̱ ka tṵṵ ntokode di̱ wo̱ro̱ yang bwangshi̱ nshe̱l- dangme̱l ki̱yake̱. Ka kṵ nshuubu mo̱cco̱ di̱ ki̱yake̱ ya yang labu̱ngshi̱. Ka ku̱ ndaku̱m wurke ntokode di̱ kar wo̱ro̱ ntu̱u̱ ki̱yake̱ yang maa NWe̱ na kusam ne̱ kaaki̱n, wani̱, wani̱ maa yi̱karki̱n. A kam ne̱ yaa me̱cce̱ na di̱re̱ nki̱ra de̱ di̱, wani̱ ye̱shi̱ so̱ ni̱bi̱ lamo̱ ki̱yake̱ di̱ maam jinyal fanshi̱, ka nki̱raki̱n, ka mmwati̱ke̱le̱ lar re̱ be̱e̱kati̱ng na ni̱bi̱ mmaa de̱ di̱, lamshi̱ nki̱yake̱ di̱shi̱ tṵṵ nsaa mi̱ bi̱li̱ngke̱le̱ kaake̱le̱ ki̱yake̱, wṵko̱ di̱shi̱ be̱e̱ ke̱lle̱ me̱ be̱e̱le̱ kuttang